Jẹb ere enugo ga mann. Utip ere enugo ga mann. Iba ere enugo ga mann. Ẹzẹb ere enugo ga mann. Ẹzẹn ẹgwugwun ere enugo ga mann ẹgọmọ ẹrẹ ẹna ẹfa. Nang na ginang ga Agwagune yẹ ma bọb yẹ ito wa ẹzẹb ẹrẹ ẹdụgọ ẹnyi warẹ. Iba ẹrẹ ẹbọni izɉm enugo gangẹ. Jẹbẹrẹ ẹbọni izɉm enugo gange. Utip ẹrẹ ebọni izɉm enugo gangẹ Ugwu ejim ẹrẹ ebọni izɉm enugo, enugo ga mann, ere iji ẹzẹn emo gwud wa ẹzẹn ẹgọnọ beji emo. Emo abi nang ma ẹzẹn ejara yẹ ẹwa iwogi, jẹb ẹrẹ eji mọ, ma utio ere eji mọ, ẹzẹb ọyẹ ẹrẹ ẹbọni eji mọ. Ẹrẹ ẹdugọ mann, ẹnong mann, ena ma agọbẹ agọmọ ọvẹvẹn bẹ gwud afu eyeng ọzɉm emo ama asang arẹ sẹ emo avɉna jeb, ẹzẹb bicas ẹzẹb ẹrẹ ẹdugọ mann. Ẹrẹ ẹdugọ ma akẹ ọyọngọ yẹ ma akẹ uzot ẹrẹ ẹjad ẹsẹ aga akẹ ọyọngọ efu. Yẹ ẹrẹ ẹgọmọ ọvẹvẹn efu ga ẹtọgbọ ẹ, ẹtọbọ ayọrọ ọvẹvẹn bẹ ja isanv irẹ sẹ ivɉna mọ. Enugo ga mann.